Halldór Guðmundsson lætur af störfum sem forstjóri Hörpu um mánaðamótin

að stýra þátttöku Norðmanna á bókamessunni í Frankfurt árið tvö þúsund og nítján hann gagnrýnir ríki og borg fyrir að höggva ekki á hnútinn í langvarandi deilu um sligandi fasteignagjöld og viðurkennir að hún hafi auðveldað sér ákvörðunina um að söðla um við hittum Halldór og byrjuðum á að spyrja

hvað stæði upp úr á undanförnum fimm árum ég er stoltastur af því að sjá að þetta hús hefur orðið almenningseign það var hart deilt enn um húsið og það voru sumir sem gáfu yfirlýsingar eins og eins og forveri minn Bubbi að koma aldrei hér inn og fleiri í þessum dúrnum það þurfti að skapa sátt um það og það þurfti að koma því til leiðar að Íslendingar

litu á þetta sem sitt hús það er þjóðin sem á það og ég held að okkur hafi orðið að hringja í Bubba og segir hættu og láttu ekki svona drengur þú bara heldur þína hér sem hann hefur gert síðan með með ágætum árangri en ég tek sem dæmi um hvernig þetta var og og þessi heildarþróun og hafa þar að auki lokið við bygginguna það eru allir salir komnir og það er allt búið hér þetta er ánægjulegast

listrænu stefnu hefur þú reynt að reka það er svolítið ofmælt að það sé hægt að segja það að hér sé hægt að reka eina listræna stefnu í fyrsta lagi á þetta að vera hús alls alls almennings þannig að það þarf að sýna mikla breidd við erum sjálf kannski að halda eina tíu viðburði á ári og við reynum að hafa þá fjölbreytta en um leið vera með viðburði sem enginn annar myndi gera alveg eins og þegar

kom hérna eða það sem ég hafði persónulega mjög gaman af þegar kom hér með stórsveit eða þá Helgi Tómasson í fyrra þetta eru ólíkir hlutir sem eiga breiða skírskotun og sem kannski aðrir myndu ekki ráðast í reksturinn þið eruð með menningarviðburði það eru ráðstefnur og alls konar aðrir viðburðir eins og þú nefnir fer þetta alltaf saman eða er einhver togstreita þarna þetta er í eilífum innri

og það liggur í svona húsum og á bara að vera það eru ellefu hundruð og eitthvað viðburðir hérna í fyrra það eru hátt í sjö hundruð tónleikar og það kemur iðulega fyrir að þetta rekist

á annars horn það sem mér finnst mikilvægast er að hafa starfsfólk sem hefur ástríðu fyrir einhverjum hluta af þessu hér er fólk sem veit allt um ráðstefnuhald

myndi vilja halda ráðstefnur í húsinu alla daga út um alla sali og svo er fólk sem eru miklir tónlistarunnendur þessi þessi átök eiga svolítið að speglast í starfsfólkinu að flestar og flest af því sem gerist hérna eigi sér ákafa talsmenn sem sem vilja koma því til leiðar þá skapast þetta jafnvægi og þessi gríðarlega

hátt í tvær milljónir manna sem komu hérna í fyrra inn í húsið þá eru að vísu reykingamenn

en það er þessi nýting sem er kannski mesta einkennið á húsinu og það sem til dæmis útlendir gestir sem sem hérna koma furða sig mest á þú kemur hérna og ert kannski að stjórna óperu og kemur úr það er ekkert

fyrir þér þetta finnst mönnum heillandi það er að sjá alls alls konar fólk koma hérna allt annarra erinda en það sjálft það eru margir salir og mikið um að vera og við getum haft mikið af því samtímis hvað hefur farið öðruvísi en þú hefðir vonað það sem hefur verið erfitt er afkoman af rekstri hússins menn voru allt of bjartsýnir tvö þúsund og níu að þetta yrði myndi standa undir sér sjálft sem sem svona hús gera aldrei og svo er það ofan á það þessi fáránlega

sem fasteignagjöldin eru án þess að ég fari að tala um þau einu sinni enn en hún speglar svolítið sem mér finnst hafa verið ekki rétt viðhorf eigenda ríkis og borgar að það er að taka sig ekki saman um það og létta þessu af húsinu svo það njóti sín og blómstri af því það er löngu búið að sanna gildi sitt í menningu og sem og bara þetta að sjá það gerast næstum því á hverjum einasta degi að fólk kemur hérna í stóru opnu rýmin með glerhjúp Ólafs Elíassonar allt í kringum sig og tekur fermingarmyndir eða giftir sig og það er alltaf opið og

alltaf ókeypis í fyrra var lokað í Hörpu á einum degi og það var á jóladag þið voruð í málaferlum og unnuð fullan sigur

Hæstarétti þá er einfaldlega bætt við nýjum skattflokki já þá er bara búinn til nýr skattflokkur tónlistar og

flokki og svo lögð á álagning fyrir tvö þúsund og sautján sem er nánast eins og sú sem við

málið út af þannig að dansinn er byrjaður í rauninni aftur hafði

það áhrif á að þú ákvaðst að skipta um vettvang og taka

skulum segja að það hafi ekki verið mjög hvetjandi

til þess að halda hérna áfram en ég ætla ekki að neita því að tilboðið sem ég fékk frá Noregi hefði alltaf freistað mín og ég tel auðvitað að menn munu standa saman um að leysa þetta en að setja hvern sem hér tekur við í þá

að fara aftur í mál ég tel borðleggjandi að Harpa muni vinna það við teljum einfaldlega að þessi álagning sé ekki í neinu samræmi við dóm hæstaréttar og þá bara förum við þann hring fyrir þann tíma finnst mér nú

menn eigi að taka af skarið og segja heyrðu við ætlum ekki að hafa þetta svona hefur þetta sett strik í reikninginn bara bitnað á starfseminni já það hefur íþyngt henni til muna og það

bitnar á því ef við horfum til lengri tíma þá þarf auðvitað að sinna hér viðhaldsverkefnum og ýmsu öðru og þetta hefur gert það að verkum að fyrir ýmsa framsækna tónlist þá erum við of dýr kostur og það finnst mér mikill mínus við

höfum reynt að mæta því með því að koma til móts við seríur eins og Blikktrommuna og ýmislegt annað sem hér er að gerast hátíðir er þetta bara of íþyngjandi og auk þess sem það er ekkert vit í þessu þú ert núna að fara til Noregs ætlarðu

eru gestaþjóð á bókamessunni í Frankfurt tvö þúsund og nítján ég hef nú sagt

sömu spurningar þá hef ég

mér tilvitnun í vinsælasta höfund Norðmanna á

eftir að sjá hversu gaman það verður eins og Soffía frænka segir í

er að koma norskum bókmenntum á framfæri ekki bara á þýskum bókamarkaði heldur á alþjóðamarkaði þeir hafa unnið svo grunnvinnu í þessu sem hefur orðið mjög vel ágengt þannig að norskar bókmenntir eru til dæmis mjög sýnilegar á enskum markaði

sem er sá erfiðasti af þeim öllum og að því leyti eru miklar forsendur fyrir að ná verulega góðum árangri og setja svolítið punktinn yfir ið á þróun sem Norðmenn það er

kom af stað nítján hundruð níutíu og þrjú með Veröld Soffíu sem tveimur árum síðar varð mest lesna bók í heimi breytti þetta miklu fyrir íslenskar bókmenntir það breytti miklu á þýska bókamarkaðnum tvö þúsund og ellefu en eini varanlegi mælikvarðinn sem hægt er að hafa það er að taka þremur árum áður og þremur árum síðar og sjá hvað er mikið þýtt af íslenskum bókmenntum og miðstöð íslenskra bókmennta sem heldur utan um þar er mér sagt að séu helmingi fleiri umsóknir tvö þúsund og fjórtán en voru tvö þúsund og átta um að þýða íslenskar bókmenntir á erlend mál þannig að það eru einhver varanleg áhrif í þessu sem er það sem til stóð að lokum ertu með einhver heilræði fyrir eftirmann þinn og hvar vonastu til að sjá Hörpu eftir fimm ár ég er algjörlega handviss um að þetta hús muni halda áfram að blómstra og

heilræði sem maður getur gefið eftirmönnum sínum í öllum svona stöðum er að hlusta ekki of mikið á mig heldur bara móta sína eigin stefnu í þessu Halldór Guðmundsson kærar þakkir fyrir spjallið sömuleiðis gott kvöld langt símtal við elskhuga er uppistaðan í

en ný leikgerð Brynhildar Guðjónsdóttur á óperunni verður frumsýnd á vegum Íslensku óperunnar á

fimmtudagskvöld í uppfærslunni túlkar söngkona leikkona og píanóleikari saman sálarangist aðalpersónunnar

íslensku og frönsku við kynntum okkur málið þetta er síðasta símtal konu við elskhuga hennar til fimm ára eru þrír dagar síðan hann sagði

henni að hann væri að fara frá henni og á morgun er hann að fara að giftast annarri þú getur verið alveg rólegur það fyrirfer sér enginn tvisvar hún getur hvergi falið sig við erum komin hérna inn í stofu til hennar þar sem hún er alein umvafin minningunum um þennan mann sem er að fara frá henni og hún er að horfa á eftir honum í í fangið á annarri konu hér er

hún með minningarnar í litlum kössum allt ofboðslega fallegt og og búið að binda á

hátt utan um öll bréfin sem hann vill fá aftur af því að hann ætlar að brenna þau ástarbréfin jú hundurinn er hérna í tvo daga hefur hann ekki hreyft sig úr anddyrinu ég reyndi að kalla á hann viltu knúsa

vill ekki láta snerta sig síminn leikur stórt hlutverk þarna er hann þegar fólk gengur í salinn þá er

þessum svarta síma sem táknar elskhugann þegar hann loks hringir þá er klukkan orðin korter yfir ellefu um kvöld og hún er búin að bíða æ veslings greyið ég hef engan rétt á því að áfellast hann

ég skil hann reyndar allt of vel

leikrit upphaflega sem skrifar nítján hundruð tuttugu og átta var einn besti vinur Edith Piaf og ég þekki hann svolítið svoleiðis og búinn að stúdera hann aðeins þegar ég var að leika Piaf í Þjóðleikhúsinu nítján hundruð fimmtíu og átta kemur svo og semur upp úr þessu óperu þannig að þetta er rússíbanareið

tilfinninga og manneskjan er eins og sært dýr og hún spilar á alla strengi

í leikgerð Brynhildar er nýrri íslenskri þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson fléttað saman við franskan frumtexta með óvenjulegum hætti tvær konur túlka einu persónu verksins saman Auður Gunnarsdóttir syngur á frönsku en Elfa Ósk Ólafsdóttir leikur á íslensku hljómsveitarparturinn er svo í höndum Evu

Þuríðar Hilmarsdóttur píanóleikara þriðju konunnar á sviðinu fyrir mig var stærsta áskorunin þessi flétta að við getum farið auðveldlega og eðlilega úr töluðum íslenskum texta inn í óperu sem er sungin á frönsku og svo öfugt og að við skiljum alltaf sem áhorfendur að þetta er sama manneskjan sem er að hafa sig í frammi

önnur syngur þá er hin að tjá sig í símtól og við eigum að geta horft á hana vera ein þó hún sé tvær það er kannski það sem gerist þegar fólk er í svona rofi maður er ekki lengur maður sjálfur maður er klofinn persónuleiki og margar myndir af manni sjálfum og ekki endilega fallegasta myndin

þú verið líf mitt loftið sem ég hef andað að að gera flugu mein er aðalpersóna kvikmyndarinnar besti dagur í lífi á kvikmyndahátíðinni í Cannes í fyrra sömu verðlaun og íslenska myndin hrútar hlaut árið áður við töluðum við leikstjórann sem var hér á landi fyrir

í fullri lengd og byggir á sannsögulegum atburðum bardaga finnska

við bandaríska meistarann sem háður var í Helsinki nítján hundruð sextíu og tvö og kynnum hans af hinni heillandi

og þótt myndin sé ekki dæmigerð lagði hann ýmislegt á

sig í þágu íþróttarinnar og hann hefur reyndar tengsl við Ísland líka þar sem goðsögnin um bardagann lifir góðu lífi

bæði fyllt mann skelfingu og ró segir ilmur Stefánsdóttir myndlistarkona sem opnaði sýninguna

í Hafnarhúsinu á föstudag hamagangurinn á sýningunni er slíkur að sjálft húsið er byrjað að svitna og fyllast af salti við Einar Rafnsson ræddum við ilmi ég virðist nærast á hamaganginum

þetta er svona sýning sem fjallar um einhvers konar eirðarleysi og endalausa vinnu og hlaup og hamagang og þetta eru mismunandi skrokkar sem eru þarna að störfum og halda áfram í svona maður veit ekki alveg hver tilgangurinn er en það getur verið mismunandi fyrir hvern einn hvernig maður les út úr því ég er búin að vera að vinna í langan tíma með ýmis tæki sem ég hef verið að þróa og ég kalla það að stökkbreyta þeim ég hef verið að breyta ýmsum farartækjum úr einu í annað núna í þetta skiptið er ég að vinna mjög nátengt með rýmið arkitektúr hússins þannig að hér er loftræstikerfi sem ég hef aðeins framlengt og víkkað út og það er útfelling bæði úr húsinu þessum skrokkum sem kemur út í formi salts og flæðir út um öllum

í húsinu og og út úr verkunum það er eins og fólk á bak við að hamast þar afleiðandi er eins og þrýstingur í rýminu eða ofálag þannig að ég er búin að reyna að styðja við loftið með burðarsúlum og þrýstist út úr hornunum smáloft og ýmislegt sem virðist vera

að gefa sig af álaginu kannski speglar einhver sig í þessum hamagangi ég hef á tilfinningunni að það séu fleiri en ég að hamast og þessi

að ná ekki utan um líf sitt eða verða að halda áfram allt annað en ró vonandi verður það á einhvern hátt fullnægjandi ef það hefur kannski til að hugsa um álagið þitt eða þitt eigið panik eða það geti líka verið

þægilegt viðstöðulaus hreyfing er líka ákveðin hugleiðsla einhvers konar mótsögn líka ég held að það geti verið róandi á sama tíma hann er eiginlega svolítið að hverfa þessi munur sem mér finnst mjög góð tilfinning ég byrjaði að vinna með ýmis konar hluti sem í

heita leikmunir og í myndlistinni heita skúlptúrar byrjaði að renna saman þegar ég fór að taka þessa hluti eða skúlptúra og vinna með þá í leikhúsi af því þeir bjóða mjög mikið upp á gjörninga

eða einhvers konar gjörðir og smátt og smátt hefur

í leikhúsinu vinnur maður með hóp af fólki þannig að þar eru margir höfundar og þar er maður yfirleitt að vinna verk eftir einhvern höfund sem er ákveðin hvatning og upptaktur að því sem ég síðan sjónrænt vinn í þessu tilfelli sprettur upphafið innan úr sjálfri mér en engu að síður er þetta orðið nátengt útkoman út úr þessu

Tómas Jónsson metsölubók eftir Guðberg Bergsson er ein áhrifamesta skáldsaga sem kom út á Íslandi á seinni hluta tuttugustu aldar í fyrra voru liðin fimmtíu ár frá útgáfu hennar og í tilefni af því ætlar Rás eins að útvarpa lestri höfundar á bókinni næstu vikurnar við skulum grípa niður í viðtal sem Eiríkur Guðmundsson átti við Guðberg við þetta tækifæri þessi bók vakti auðvitað mikla

athygli þegar hún kom út árið nítján hundruð sextíu og sex menn skrifuðu bæði vel um hana og illa um hana margir voru hneykslaðir svo voru aðrir sem yfir sig hrifnir hvernig hvernig lítur þú á þessa bók núna þessum þessum árum síðar það eru tvær persónur í

Bjartur í sumarhúsum og svo Tómas Jónsson Tómas Jónsson er nútíma Íslendingurinn hin forna bygging er í Bjarti en ruglingurinn og

og sambland af öllum þessum annað

það eru aðeins tvær sterkar persónur í íslenskri bókmenntasögu sem eru annars vegar Bjartur í sumarhúsum og svo Tómas Jónsson hvað var það í samfélaginu sem þetta var algjörlega staðnað samfélag menningarlega séð var þetta staðnað samfélag pólitískt séð var það staðnað samfélag og bókmenntalega séð þá var það líka staðnað það höfðu ekki verið gefnar út skáldsögur í nokkur ár og alls ekki smásögur

reyndi að koma út smásögum þá sagði Sigfús Daðason heldur þú að þú getir gefið út smásögur þegar Laxness

mörg ár það var þetta þetta og ánægjan yfir stöðnuninni og líka það að vera staðnað samfélag í bandaríska hernum í raun og veru bandaríski herinn

hafði gert

hér á landi og síðan staðnaði

og íslenska þjóðin staðnaði með honum henni fannst vera komið að endamörkum þetta var fullkomin þjóð átti svo marga bíla ísskápa við þurftum ekki á neinu að halda við þurftum ekki heldur á neinu að halda í bókmenntum ekki nokkurn skapaðan hlut við vorum svo ánægð í stöðnuninni sérhver maður sem er rithöfundur sem hefur eitthvað í höfðinu hann finnur einhverja hvöt hjá sér eða þörf fyrir að ráðast gegn þessari stöðnun